Yoo gali, tani aya têrbie-ã su kînniĩ nûŋuri, têrbie-ã su nûŋuri to kuĩ amma muro, unda maana-ã dîne-ã ha Alla ôluŋgunã têrbie tammo tû unda hasuran, têrbie-ã mana amma unda kunu du maana-ã ŋila nuã kunu du têrbie tau yerîe têrbie-ã unda bunumodi baddu haŋuwo mannu suru yidanú. Têrbie-ã muro bas hunã muro maana-ã bidaidi ŋila nuã mur hoo, dîšee () tûdušu hu čoŋĩ, kôi to hi unda têrbie-ã tau ni yerriĩ. Têrbie-ã muro kunu du amma têrbie-ã haŋumo yugonnoó, bunumodi baddu, sûgoi têrbie haŋuwo man- Têrbie-ã muro aũ hu čabnjini ni yoo bûri tammo ni nohi, adaga tammo ni njohi, to koo toi yikaldu amma muro têrbie tammoó mu yunu tammo. Têrbie-ã muro amma ha tiri dûli-ĩ gunoo, tiri zondu-ã njoŋu teu. Ôwonni ayî-ĩ yê abba-ã yê mannu odi-ĩ hi kunu du têrbie čendi ni yerčunoo odi-ĩ têrbie yidado tohoo mannu odi-ĩ têrbie yida čindi anna-ã yuhati, odi-ĩ têrbie yidannó tohoo sûgoi ihtiram ni anna-ã ha čenú. To koo yikallu amma maana unda yerrîĩ kunu du têrbie-ã tau yerriĩ. Aũ têrbie yidĩ bûri nôuši annaa-ã ni yida, ôlugoo-ã ni yida. Aũ têrbie yidĩ, aũ mêdi yuhadoo ni šiĩ činai, yoo muro di aũ garsu yuhadoo ni šiĩ činai. Yunu muro têrbie yidannó tohoo, yunu aũ yuhadu ni šiĩ činaá, yunu dahu hunã du gunnoo. To koo yikaldu, têrbie, têrbie-ã muro to koo yikaldu têrbie-ã muro aũ gunna muro têrbie dahu hunaã yidawo ni gali na, yoo wurda hunã čendudo yidawo ni gali. <noise> Amma muro têrbie tammo tohoo, ôlugo-ã mannu njudaku dige, yuson têrbie yidanú čindi. Odi-ĩ muro yerčinî kunu du têrbie yidado tohoo, yunu zondu ni yohú, ôlugo-ã ha ni ambayini, anna-ã ha ni ambayini. Aa odo nû têrbie yidannãá, hiyunoo mannu tiganî čî, mêdi aũ haduma šiĩ činaá. Odo têrbie yidĩ aũ aŋgallo mêdi yuhadoo šiĩ. Odi-ĩ muro yerčinî têrbie yidawo, unda aũ odo môori-ĩ mannu oor numa čûsu, odo numa tedoo, ônuri-ĩ du mannu zunda ni yohú. Unda ni oor numa čûsu. Aũ têrbie yidĩ aũ galadudo, aũ têrbie yidanãá aũ gala yidanú. <noise> odo muro kunu du yerčinã têrbie-ã muro yida yerčunoo, sûgoi amma bu- buyunã aũ tohoo mannu sûgoi halas muro galadudo ni to koo di yunu muro to koo, kuzo muro to koo ziyeda mannu yidado yugó. To koo yikaldu têrbie-ã muro yunu budi mûhim. Odi-ĩ muro kunu du têrbie yewo, enou mannu têrbie to unda yemma yida čî. Nû abba yê ayî yê odi-ĩ hi kunu du lazim têrbie čendi. Odi-ĩ muro kunu du têrbie yewo, têrbie to muro yida yerčini, yida yerčunoo, kezelika muro mannu togo buyunu ni aũ tohoo mannu ada hunã mannu têrbie to muro yidĩ yidao. Yoo amma muro unda dahu-ã têrbie tammo tohoo aa, ada-ã mannu kôi têrbie guyundîe yugó, têrbie-ã mannu unda tau ni ada-ã ha yeĩ. Unda mannu têrbie-ã tammo to ada-ã muro ndû tau têrbie-ã yeĩ. To kuĩ têrbie-ã muro kunu koo di to koo yikaldu lazim odi-ĩ hi muro kunu du têrbie yeĩ ni, yewo unda mannu hasuran gunú. Odo numa têrbie yida čindi, aũ odo têrbie yidĩ yê odo têrbie tidannãá yê šiša. To koo yikaldu, têrbie-ã muro lazim ni kuba čû du tadiri ni odi-ĩ hi ni kunu du têrbie yendiri. Odi-ĩ buyunodi muro badã sûgoi têrbie yeri nuũ mannu guyunú. to koo yikallu ayî-ĩ yê abba-ã yê muro odi-ĩ hi gali di kunu du têrbie čendi, odi-ĩ muro têrbie to hi yida ni jûska yunu-ã aũ tohu ni haya hunu yodiri, muro dugusa huna muro dahu-ã. Tèrbie-ã muro ŋali hunã <noise> odo a yuson-ã têrbie yida čindĩ durumuũ, odo a yuson-ã têrbie yida čindi. A toi yikallu, muro têrbie unda mbo tammo tohoo muro, odo yuson-ã yida čindinãá munumuũ. Toi yikallu kôi têrbie-ã mûhim mbirĩ a muro. Têrbie-ã muro galadi dige, aã, gala koo tohi, amma muro kunu du galanuwo muro, aã yunu a unda galanuma muro su da hunã yida ni jûska îla aũ tohi. To koo yikallu, odi-ĩ mannu kunu du yunu a unda haduma da hunã yida yida buyini. Amma muro lôko têrbie-ã yeĩ, yunu gali-ĩ hadiĩ ni yunu zondu-ã hadiĩ, hoŋuũ hadiĩ. Yunu a ni gali niĩ yunu a ni gali yogus niĩ yunu a ni zondu kohuú niĩ. Aã to mannu du kunu du dahu toruũ yemoo suru yidanú. Odi-ĩ muro kunu du têrbie yêie tohoo, yina čû ada hoŋuũ hadiĩ: Ôwol haje hunã aũ unda du bu, unda du aũ garsu-ã mêdi njuhadoo, šiĩ yinak niĩ, bûri abuzu niĩ. Teni haja hunã: Odi-ĩ muro amma bui-ĩ, unda du bui-ĩ hêi čunoo! Yo yunu unda daamãá kohurú niĩ. Haduũ yeĩ. Aã nukta čû ada koo têrbie-ã basu <noise> têrbie-ã muro amma kînniĩ di aũ njohi, kunu du têrbie-ã muro tau yerruwo gali. Amma sûgoi bunumodi baddu mannu sûgoi têrbie tau ni êski di yerruũ têrbie-ã haŋuwo mannu suru nuũ yidanú. Têrbie-ã muro kunu du ni aũ ni kôi aŋgala nuã bapiĩ <noise> kunu du aũ a muro têrbie tammo tohoo, maana-ã unda lau to koo, toi yikallu têrbie-ã muro mbo gunna su nûŋguri tûyukã, yunu muro mûhim muro koo yugó. <noise> Têrbie-ã muro mûhim, mûhim gunnoo, aya kôi taa ada kuna čû bosu čûku ŋgiroo, odo têrbie yidĩ yê odo têrbie yidanãà četu bosu ŋgiroo, odo têrbie yidĩ čena-ã aya ndû yibendîĩ ndîĩ njîĩ nuwo, odo têrbie yidannãá to ndû šuun nuũ čini. Aã toi yikallu muro, kôi têrbie čindĩ têrbie yunu muro koo. Amma muro nû têrbie tawo ŋgaa ŋgiroo mannu iijiĩ, čîidi aũ têrbie yidannãá kôi anna ôlugo čûkã gunna tigiroo, četu lau sû tufaham čoobi. Aũ mbo mannu têrbie yidĩ ba huna yugondunnoó mannu. Anna čûkoo maana-ã četu iščini. Ašan kunu du galadudo ni têrbie yidado yikaldu. Anna taa četu muro moziã mannu unda têrbie tammo tohoo, haki četu mozunãá munum. Toi yikallu muro têrbie-ã yunu mûhim ni Amma muro têrbie tawo aŋgal numa landudo, aŋgal numa sokurtudo gunú. Aũ têrbie yidĩ yê yidanãá yê mannu aŋgala du mannu šiša. <noise> Odi-ĩ muro têrbie wasaga yewo, halas muro maana-ã dûnia gunna unda muro odi-ĩ hi wasaga yemmo kugo, odi-ĩ muro sûgoi buyunoo mannu maana-ã mešekila ni yidanú, unda odo nûmoori-ĩ mannu unda mannu sûgoi ham ni to koo ziyeda ni taú. Maana-ã odo numa têrbie yemmo unda lau mannu čûsu, ôlugo-ã lau ni čûsu, unda lau mannu čûsu. Aũ têrbie yidĩ Alla ni čidaa, ôlugo-ã ni čidaku. Aũ-aũ têrbie yidannãá yê šiša toi yikallu, têrbie-ã yunu muro bur muro koo ni de mbo muro têrbie-ã unda taũ yerumma unda têrbie-ã dahu gunú dige unda dahu numa yê ôlugo ada bu čîka yê gunna ndo hoŋuũ ni ambaniĩ. <noise> Aũ têrbie yidĩ anna hunã lau ni gali, ôlugo-ã lau ni gali, toi yikallu. Têrbie-ã koo nii muro koo nii didi yugó. Mûhim ni aũ muro su ŋgirîe ni yugó. To koo yikallu lazim muro têrbie-ã muro toi yikallu muro budi su nakaštirî tîyo ni to koo. <noise> Yunu anna-ã budi su nûkundiĩ gunna gali, gali yidanoó, anna-ã su nûkundú. Toi yikallu têrbie-ã mannu anna-ã su budi nûkundi. Odi-ĩ têrbie yida ni odi-ĩ têrbie yidanú čindîe muro, ašan têrbie-ã muro gali yikallu muro anna-ã budi su nûkundi. Toi yikallu têrbie-ã muro mannu gali, nozundu de yidanú niri. <noise> têrbie-ã ma amma kunu du guniĩ barayini. Sûgoi bunumodi badã têrbie gunîe mannu budi yunu-ã tosuã na. Têrbie-ã muro amma yeî a du njûwo kunu du. aã min šahar site sabaa îla jûska kôi tumania, tîsaa zodi, baddu ašura tohoo muro <noise> aã kôi to hi muro lazim têrbie-ã muro unda gunuũ ni četu yerriĩ. <noise> Têrbie-ã muro amma unda kunu du tau yerrumo tohoo, unda têrbie to tau yerumma togo tohoo, unda dahu-ã bunjunu ni, bunjunu, ndee ni kînjigi nuũ toruwo mannu halas togo unda kînjigi toruwo, kînjigi ada hosuwo muro ada nuã unda sûgoi zaga unda kunu du têrbie to tau yerumma koo, unda mannu ada têrbie to tau, haya hundu yodurkîe tohoo mannu nofsa to muro koo di aã ada hundɑ͂ ha kînjigi yunu badiĩ wôsie to ada hundɑ͂ čûuŋgu čendi ni to koo yikallu odi-ĩ to mannu yerčunoo, kazalika sûgoi halas ni muro ni galadudo ni to muro kunu du wurda hunã to hi muro sûgoi hunã to kuĩ têrbie-ã muro tau yerriĩ. Bunumodi baddu sûgoi maana-ã têrbie-ã gunuri nuwo mannu saab. To kuĩ <noise> Têrbie-ã muro ôwonni budi ziyeda, Aã to koo. Aũ têrbie yidĩ muro, muro aũ têrbie yidĩ Alla ni čidaa, to kuĩ yikallu muro têrbie-ã mûhim gunoo, unda têrbie tawo, ôlugo-ã ni njidaku, Alla ni njidawo toi yikallu lazim muro têrbie-ã muro têrbie-ã muro mûhim ni ambado ni. <noise> têrbie-ã ôwonni unda ha mešakila ni njuadi. <noise> tiri dûli-ĩ kenjini. Tiri zondu-ã kenjunú. <noise> guru têrbie yida, guru têrbie yidanú. gunna Alla ôlukunno yugonnó. tîrize yidado to budi gali. Yunu gunna têrbie koo didi yugó, to koo yikallu lazim têrbie-ã muro anna-ã gunna mbo yidadoo budi gali.